أول شي حدد مكان اللوحة على الجدار بإستخدام شريط جياس، وخلي بالك إنها تكون مستقيمة، حط علامتين بجلم رصاص وين بتسوي المسامير أو وين الخطافات، بعدين حط المسامير أو الخطافات في المكان المحدد وعجب علقه باللوحة فيها وإتأكد إنها ثابتة ومستديمة وبإستخدام المستوي.